بصراحه <hesitation> نفضل <hesitation> زاده الرجوع بالزمن خاطر ديما نلقا روحي عندي حاجات صغيره نتمنى نرجع و نصلحها ونعدلها، فكرة انك تنجم تصلح غلطه ولا تختار طريق أفضل دايما مغريه إيقاف الزمن زادا حاجه قويه أما نخمم إنو أكثر فايده إنك تتعلم من الأخطاء وترجع تجرب مره أخرى.